Tuk chikichoptoi <hesitation> mchelek, mchelek ke uni, ko kaichap sapuriet inde maat kochamukania peek, konakakochimukanio peek, inde mwaita. inde mwaita, akinde chumbiik. ikany anyun kochamukonio peek nakakolaal maat akoi kochamukonio peek. iuun mcheleki itcha i- iinde <hesitation> maat mchelek itcha i- ikeer mchelek ikurkureen korook nekekurkuren, ikeer soko piit ko- ko- ko ruryo mutyo mutyo aki- aki aki chuchuuch maat me kany kolalchi maat misiing, koruryo polepole akoi kong'et iin, akoi kopek peek, ko napek peek ii- iikeer ile kakopek iin peek ing' oriit ak iriip anyun matiny koetchi maat so kolalyo, iriip anyun akoi nakakopek peek isutu ak ikeer, ikeer ing' yo korook kosi ko- ko taikaishek che- che ng'ering, konakakosayo kole itau anyun ipa- ii- ipchechi lakook kuuk ana ko koong'ung, ipchechi akiteshi amitwogik chekeke chekekechop ile sokopiit ii- ituye tokol, ko kechoptoy anyun mchelek kunoo amu ipoileni ii- indei peek iin kocha cha- chamukonio sitya nekakorook keisutu kityo ak akiyaam kunotok kokakosayo.